संसारक सभही से जबड जन्वार कहलक हाथी । हथियक जबण जबण कान हसइ । एगुणा सोण्ह हसइ, जबण उच हसइ । हाथी फेरी दुइ खलक हसइ बनैय हाथी एगुणा घरैया हाथी । जसने हमरा भात खेसहु हिन्करा भात कहलक कुची हलइ । कुची कहलक घास्, घसवा भितरअ धान गहसाइ । धनवा गहके प्वाका नहिय बान्हके एगुणा एगुणा लिल सकताइ एगुणा एगुणा खियावके । हिन्करा भात कहाँलक कुची हलइ ।